Un tornillaol da güeltas alos tornus al encaxal la su punta ena rehendija del tornu i dá-li huerça de repíu cona manu, dessa horma hazi que'l tornu vaiga dandu la güelta.